Yaa matinye kasisyek chechang'i achame awo chama, achame atembelleanchii piik cheimiandosi, achame atembeleanchi piik cheoseni. Achame awendi kanisa amuu <noise> mii sait nepo saeti, sait ake achame kechesan ak lakwenyuu. <noise> Atembeleanchi atembeleachi piik ap kokwet aker ale chamekei awee town anyuun apakerr kiit nekararan netos alchikei, netos alchi lagook chuu, netos al konyo koot nenyu kopetut notok na yamatinye ka.